मका स्वताक गड्यांची खूप आवड आसाआणि जेका आवड असतांत्या मान्श्याक खायच्याय गड्येचो ब्रँड विचारातेंकाखबर अस्तालोत। जशी माकाई आसाउदार्हरन मर्सीडीज़ बेंझ, बीएमडब्ल्यू, नेक्सा, मारुति सुज़ुकी, होंडा। हिरो, स्कोडा, क्रेटा, स्कॉर्पियो, इन्नोवा, वेगanor, फोल्कस्वागन, लेम्बोर्गिनि, पोरश, जॅग्वारआणि खूप।